Ampifangaroako voamaina maromaro kokoa aminà hanina hoaniko zao an ohatra hoe: mahandro voamaina zaho an de vary ataoko bitibitika fa, voamaina ataoko maromaro de na koa ohatra hoe mahandro voamaina zaho isaky roy andro, de ampifamadibadeko akeo izy ohatra hoe: tsaramaso niany an gros poid ambadika maraina, tsiasisa ambadika ambadika maraina, de lanty ambadikla an'iny karanzany.